إذا تبغي أكثر ترتيبا وتنظيما في البيت جرب ها النصائح، حدد مكان لكل شيء، خليك دايما تعرف وين تضع كل حاجة، <hesitation> عشان يسهل عليك تلاقيها خصص وقت للتنضيف، حدد وقت معين كل إسبوع لتنظيف وترتيب الغرف وإستخدم صناديق تخلص من الأشياء الزايدة.